Teta ko- ko tyony ne ing'en konyit chito. ng'onyit chito, ko yapikee, ng'o nyo chito ake na ka na kanyoni pokokee, komaiyani komuu kotyare ako teta ko chii ko- ko tyony ne inyiti, in'gen ole wendi ako mi che in ing'tanyitak komii chekoromen ako mii chee chee chemokolokol saiti ako kocha ko chakoromen ko ng'opa ipiy iyon kopa ko kapokwaketia kopute sikenget, kwam tukuk ap chito, akokoroom, ako sapos keriip tukuk ap chito komwatwaa komaaripwen komaaripwen tyon teny ake tukul, korok, teta ko kiyai ko- ko- kong'en inyiti kapsa amu akot ya chiito nepo ng'opokopae chito komaa koma chichoto komanai, komaiyani, ko ame kidogo ak kometa.